<noise> मोर् जानल पेशाके नाम यी हैं। शिक्षक, नर्स, डक्टर, डेन्टिस्ट, किसान, वकिल, लेखक, बुच्चर्, पाईलट, क्यासियर, ट्याक्सी चालक, इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारी, अभिनेता, अन्तरिक्षयात्री, बैंकर, शेफ, डान्सर, गेमर, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, बिद्यार्थी, प्रशिक्षक, पशु चिकित्सक, वेटर, ब्यपारी आदि हैं।